Homore kwa hara humdemene kasen onta bhanor ara bhana ora homere osumareton nta onor ona osumareton. onor sona osuma reton opiri bhunono bha egbe evievi onor gwa ngwani ohoro unzebha zebbo onor gwo ja oyina razebho oja razen ara bhanor onor gwoja evoi ofifia ara bhanor mene hiso ho bhana bhaze abhanor. onor gworemene mene hiso oba ntoja oda ntoro afa heja anor ohara hito bha ejajere ofa je ofije bha honana orabhanor bahara bham demene hitunene arobe, bhanor bahara bhan demene hi tunene erobe. bhanor boja bha varorofem harobe mma bha honour obhazi bhazen bhats bharo bheven bhevi bhevi bador eyina babemene hiso hefe hora obhazi bador eyuna babemene nta gbara bhasi ara bhanor bhanor boja ozebha zebe nta nor bhadudu ara gbabha papo bhase bha he yo. bhanor bambani ma hara bhaze ntama ntunene arobe egbeh evevi ozoma santunene arobe. bheven bhafi bhasom bharobhafi burinaire bhoven gwani gwani bhohaoda sero bhoven a'osi a'odo esi refe edoro bhoduduesi. refe sede raro bhudu. epeveve tan igari epeve retan bhudi. reje eguhhuhun tututu bha ehunhun mmo pa bha ehuhum. mabharobhen a'eto opa bha robhen a'eto opa bha robben a'eto so ra ova higwa oranire mona mma bho kpene bhoro oyina bheven a'osi ba inai ador eheresi Akara gba bhanna mgba nyina oha hara a’ homare kwani kwani ntoja onor omo ko tun oro ado ekena itam a'bhoven a’ obe ona sanyina bhanor bani bhanor boja bha da ntara bhakar fo fone nta ra gba ra bha ojora bha hofo roso bhanor boja izuma a'oven a'obe ama bha piri, reda a'bhoven a'obe ama piri bhanor bani bani ora bhano ban da nnor bha piri bhunono ora bhanor ba bha bhana nta onor oro ofifia ara obe ova be ara hiso asio ohumor be okpare refane ona raka bhe bho bibo ame mmogb onu etoma aje ntoroja esa bhasome sane bho efene edemene obhazi a'yon rofem.